тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
саламатсыз ба қымбатты мені тыңдап отырған жан
үшінші аптаның үшінші эпизодына қош келдіңіз
біз аудио шоуымызды бастаймыз
бүгінгі күннің тақырыбы ол қайырымды бол немесе қайырымдылық шараларын өз өмірімізге қалай еңгізсек болады деп аталынады
әрине бұл тақырыпты бастап жатқаннан кейін сіздер мені тамаша керемет ғазиз жанды қыз деп ойлап қалмаңыздар
мен әсте ондай емеспін
алайда өткен күніме қараған кезде жақсырақ қайырымдырақ жүрегімнің кеңірек үлкенірек болғанын қалаймын
және сол сапарды сіздермен бірге бастап жалғастырып ары қарай дамысам деген ниетім бар
менің ең бірінші еңгізетін ұсынысым ол күнделікті өмірде қазақ тіліндегі тамаша ілтипатты білдіретін сөздерді енгізу
мәселен біз рахмет деп айтамыз кейде рахмет деп айтуды ұмытып кетеміз өкінішке орай
бірақ та сол сөзден бөлек біз сонымен қатар ризашылық білдіремін ілтипатыңызға көп рахмет алланың нұры жаусын деген сияқты тамаша сөз тіркестерін қолдансақ болады

біз сол арқылы өз өмірімізді қуанышқа толтырамыз
сонымен қатар айтып тұрған адамның да күнін әдемірек ете түсеміз деп ойлаймын
әрине мен айтқан сөздер ол кітаптан немесе кинодан келген сөздерге көбірек ұқсайды
алайда сол кітаптың тілін әдемілікті жақсылықты неге өз өмірімізге енгізбеске
неге жан жағымызды көркейтіп гүлдендірмеске
келесі бір кездейсоқ қайырымдылық шаралардың бірі ол і бір жерге кірген кезде есікті келесі адам кіргенше ашып ұстап тұру
қазақстанда көп байқаймын
адамдар есікті ашып одан кейін артында келе жатқан адамға қарамай жаба салуға өте шебер
сондықтан сіз сәл пәл бір екі минутыңызды ғана алып келесі келе жатқан адамға есікті қалқалай ұстау арқылы сіз сол адамның күнін әдемі етесіз және өзіңіз де ыыы жақсырақ болып сезініп қаласыз деп ойлаймын
келесі нәрсе
егер де уақытыңыз болса онда дүкенде кезекте тұрған болсаңыз немесе басқа бір жерде кезекте болсаңыз өзіңізден кейінгі тұрған адамға кезегіңізді біржолға беріп көріңіз
келесі бір оңай жолдарының бірі ол жаныңыздағы досыңызға серігіңізге әріптестеріңізге немесе жақындарыңызға комплимент айту
ол өте оңай
тек сол күні дұрыстап көзіңізді ашып қарап көріңіз
мүмкін ол адам көйлегін ауыстырып келді мүмкін имиджін мүмкін шашы бүгін басқалай
немесе ол күні ол кісі көңілді жүр
ыыы немесе істеп жатқан ісіне көңіліңіз толып жатыр
соны айтып соны і тілге тиек етіп ол адамның қандай жақсы екендігі туралы бір екі сөз комплимент айтыңыз
және бүгінгі күн үшін ең оңай жолдардың бірі ол кездескен әрбір адамға сіз көрген адамдардың барлығына жымиыңыз күліңіз
ы жымию мен күлу ол вирус сияқты
себебі сіз біреуге жымиып күліп қарасаңыз ол адам келесі бір адамға жымиып күліп қарайды
сол арқылы біз бұл әлемді қуанышқа жақсы күлкіге толтыра аламыз
бағанадан бері менің айтып жатқандарым ол кездейсоқ қайырымдылық шаралары яғни өмірге оңай енгізуге болатын шаралар
мен айтқан заттардың барлығы әрине айсбергтің тек ұшы ғана
қайырымды болудың жақсылық жасаудың жолдары өте көп
және ол адамның өзіне байланысты деп ойлаймын
ең бастысы біздің мақсатымыз ол жан жағымызға қуаныш сыйлап өзіміздің және де өзгелердің өмір сүруін жеңілдету
сондықтан қамқор болып одан сайын өмірді тамаша қылып өмір сүре берейік
және мен сізге айтамын келесі кездескенше
эй сізге айтатын менің айта беретін құлақ қағысым бар
егер де сізге менің аудиоподкастым ұнап ары қарай қарым қатынасымызды бекітіп нығайтқыңыз келсе онда менің фейсбуктан тамаша жыл деп атаған парақшамды тауып алсаңыз болады
ол үшін фейсбуктің іздеу бөлігіне тамаша жыл деген сөз тіркесінің біреуін жазып менің парақшамды тауып лайк батырмасын басыңыз
нәтижесінде сіз менің подкастым және блогымдағы посттар туралы ақпараттың ешқайсысын жіберіп алмайтын боласыз
нәтижесінде біз әрқашан байланыста боламыз
сонымен қатар солардың барлығын білу үшін талшын нүкте ком сайтына әрқашан кіре аласыз
ол жерде біз пайдалы ресурстар ы менің подкастым сонымен қатар блог посттарын көре аласыз
осылай